Kredit cat kanjum wiyeete ATM, ɗun nanda w katiyel ID, so a wodi ceede e banki maa a wataai e nder inji ceede ATM ko POS sai ngata lambaaji sirruka maa e ceede nde ittata.